Azafady patron fa tara aho nandroany fa tratry ny embouteillage be tan-dàla tao da tara lera gny- sady mbô nandea nagala mpianatsy koa bakeon'igny tena tsy tratrako lera nifagnarahantsika patron fa ao fa hiezaky aho tsy hanao tara koa aho, azafady.